अट्कावाट इन बिना ते जीवन जीवनू संभावतनी है, बाकुन जीके वारलू निकवा है। अट्कावाट सीखना में अपनू अट्कावाट ती हमोंका जे नईचीच सीखनन, नईचीच जानन <hesitation> पर मिले। बिना अट्कावाट ती ते मारा हिसाब ती ते काई <hesitation> आदमी उपर उठीनी सोके। अट्कावाट आवे ती थोड़ू धेर्या आवे, आद्मिंग समन्यन समत चम्ता आवे, <hesitation> भीत्रे ती आत्मविश्वास आव। काई करनु चे, कसु करनु चे। एक अट्कावाट रोनु जरूरी है जिंदगी मां, तेरे ते आद्मिंग उपर उठी सके।